أقله يبدأ بالأشياء الصغيره يعني مثلا كل يوم يرتب چزء معين من البيت و يحاول يحط ل كل شئ مكان محدد عشان ما يتعب كل مره يدور و برظه يخصص له وقت معين للتنظيف و الترتيب سواء إن كل يوم أو كا أسبوع و أهم شئ ما يتراكم عليه يعني أول بأول يسوي إلي يقدر عليه بيشوف البيت يصيرأنظف و أرتب بدون ما يحس.